Wana wavisasa kawa na furaha na maisha kwakutuka mahali ni ngumu, waha viazi tafurukuta, wana wafurukuta kipatikanacho khakieneka. Kwahiyo furaha kauda hakwa, bila yaa bila ya- ya- ya- yemitiwa <noise> hiya yakugoswaa ndimaa yakuhusu vitana. Maana wanofurahi ukawa huna kintu, lakini ukiwa wafurahi usipokula kauda nikana. Lazima uende nekae ambaye ni kula kala hukutani furaha zaidi kwajili ya jinsi ya hali yeivwe.